زه غوره ګڼم چې د قدم وهلو لپاره ووځم. قدم وهل د آرامتیا او فکر کولو لپاره انسان ته فرصت ورکوي. دا د ذهن او بدن لپاره یو ښه توازن جوړوي. نو انسان بايد هره ورځ کابو يو ساعت پلی مزل وکړي.